اذا كان بامكاني اكون سمكة ليوم واحد تراني بختار سمكة ملونة. مثل السمكة النحاسية. احب تريد السباحة في المحيطات واستكشاف الشعاب المرجانية. العالم تحت الماء بالحلوان والحياة اعيش تجربة الحرية والسباحة واستكشف عالم البحار